أتمنى إن أنا أقضي ليلة واحدة في فندق ضخم أفضل بكتير من إن أنا أقعد في الطبيعة الخلابة لأن أنا برضه مش ـ الطبيعة الخلابة مبتبقاش بالنسبالي حاجة مغرية يعني زي إن أنا أقعد في فندق فخم فا دي حاجة ممكن متكونش اتكررت في حياتي كتير فا هبقى مبسوط أكتر لأن بجرب حاجة جديدة.